Mʋ afɔ wele ɛkʋ yatsa ɛwʋ wani bvakʋ alɛ kʋlʋɛ ɛlu ɛlun mayɔlɛ nitsɛdi kafɔ wele ɛlwɛ edole todzi nʋ mil fra ayɔ wɛni yetodzi nʋ ɛkʋfʋe ɛkʋdʋ wani hʋ alɛ ofʋele kɛ kokoko nɛkʋ dʋ wʋ kalɛ oƒʋele kɛ lakʋ yetodʒi etʋdzi matani bʋa kekʋ fʋe ni ata kɛ mafʋ sʋ ɛkʋwani kʋ yakɔsʋ nʋ ɔnaƒɔ ʒevi wi katani aliɛtʋ blamɛ mɔ niowele ewele ma bʋa nadʋnɛbɛ dikpeke layaʒa yakʋtʋʒa yʋvo bɛ kʋ ɔvlɛ ɔvlɛ dini dʋa yaza voyo ayɛbɛ laka kama nʋ aƒɔ wele ɔwɛdini dʋa yakʋza enʋya omo dʋnʋ leke ʋyɔna ɛbɛ anita nʋ savɔ likid kɛdini bʋa nadʋ atani dzakplo mʋ aƒɔ wele ɔʋlɛ e enuya awʋ awʋfʋelea yakʋtʋ ʒa voyo ayɛ ɛbɛ ɔvlɛ mʋ nul fra ayɔvlɛ bi yakʋtʋ ʒa yovo ayɛbɛ ayɔvlɛ katr mil dʋ <hesitation> tɛkuɛ ɔvlɛ ni keke gakʋtʋza yovo ayɛbɛ bʋa yakɔsʋ ɛʋlɛ ɛkʋɛ ɛkʋdʋɛ bʋakʋ ɔbaʒɛ ivi lako yewele tɔnalɔ one komɛ amʋ ewele ɛkʋ kɔbʋɛ kekʋ wani kɔba liɛtʋ kɛ bʋa ɛbewele ma ɛtsɛdigbo etsedigbo yewele ma mɛtsɛla ɛtsɛnani bʋapɛ kɛbane tsitso kɛbanovie bʋa mʋ ewele bʋala ɛbakutu vie ɔʋlɛ dʋnʋ tɛkʋani ni anenevie ɔvlɛ dʋnʋ yɛkʋɛ wani nɔvɛ yevie nɛƒʋ luluia gamɛ kaƒama ʒɛvi ivi mɛ kekevie ɛkʋliɛtʋ nɔvɛa ɔvɛ akɔnaʒɛvi wi mɛkʋ wɛni ɛvla metsika ɛkʋ ƒʋele.